Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny sokatra dia ry zareo midonaika be izany hoe <hesitation> miadana be mandeha, miadana be manao zavatra, <noise> miadana misakafo ah de miadana be ohatran'iny kokoa ny fidobokin'ny fon'ny sokatra de izany rehetra rehetra izany no maha ela velona an'azy de isan'ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny sokatra zany ah izy miadana be manao zavatra io.